إذا كنت حبيت تاكل حاجة صحية حاجة <hesitation> مليحة للصحة، هيا من الأفضل أكل الخضار على البخار ، و أكل <hesitation> الخبز ضروري و إعداد الكل في المنزل، هذه هيا الاختيارات.